<hesitation> zah zao ai isan'andro magnano bazary fogna, <hesitation> donc ii <hesitation> mitovy hoe <hesitation> in-telompolo isam-bolagna, de <hesitation> vola laniko kaofa mandeha magnano bazary <hesitation> de <hesitation> dimy arivo akeokeo fogna vola filaniko amin'ny bazary.